Tegna mety aminay tô malôha le mihinana hena satria o hena io tegna i kabaka matsiro avekeo be prôteina izy i zany zany izy aminay tô tegna ara-dalagna tsara.